Ma ad ezempi së ün al a la pusibilità dë fe l'ort a ca, a s'cultiva tüte le verdüre e cuindi a i cata pa, <hesitation> anche ad ezempi caté d'pi ënt i aziende agricüle cume i aziende d'früita, la carn, ma anche la verdüra